Per bxë, ra na val nare, val nare lany gyu, ra ladra gyu diz, tëx gyu dis ra, cualquier dis lugar va, nicka lo ra gyag tedio lo ra gyag la, lá xily – xily mar ni raba ra rzu ma ra ray’lo nitchi val nare nú th vez rdedia ra nlany gyag ah, cani rh va tchi rindani loo. rinda ni tëxu rninda ni, tchi lany gyu ‘ah valnare queity gyu lany gyu, val nare queity gizun gio lany gyu tchi cá ra xily ma dëthe lanygyu ah tchi hasta gizungioni per doo zy lani bcua manir rh zth, zë rá’na run ni la bxë va, zë ni na bxë. Tchi la ni la btzëng sa’a lama run gel va, dip run ma ra lath cha trast, lat rh ra xira ni, lat rh ra, zë ru, btzëng ni rni raba btzëng va tchi – tchi rchich btzëng danuun nú vez la btzëng rúun’a gerr dedy ma tchi hasta gigwe calo’ra zugha ma te tchi ru gaty ma, ruthia láma nare va, xina gun zacka lama per com ngeg ma rdeddy ma guerra va, tchi zëzy.